<hesitation> Samy tiako daholo na saka na alika fa raha tsy maintsy misafidy ah de saka no tikotiko kokoa satria saka afaka miaraka matory aminah, afaka entiko mandeha milalao rehefa mandeha milalao diavolana amin'ny hariva aho, de ny saka ihany ko mba kelikely de afaka trotrotroina foana fa ny alika ngeza loatra.